Ye china naá ndolo nda ijñai, <noise> iyo ye chinanchi ndeei ye kurinchi nani <hesitation> nani tejon, te ɨ́ɨ́n-i nani chamaco, <hesitation> ndekanchi ye chinanchi naá xi ye ñaña kui'a kuu, kui'a kulo'oi.